Ëntà büté la carn ënt ël frizer përché parei ël freit a manten la carn anche për d'ani e l'e l'ünica maniera për cunservé mei la carn